Araande taɗatal boliiɗe, e ɗi geeto ɗo, ɗi Taska, ɗi Saaru kuugal maaji, bannda ɗum ɗon e woodi ko ɗum wi’ata Kast, e ɗi ngoodi Sojiyeen, e ɗi ngoodi Polis, e ɗi ngoodi Likitaen, e ɗi ngoodi ko ɗume fuu, bannda ɗum ɗon Division of Leywo, ɗi sendana ko’e maaji kuugal.